اكبر حيوان شوفته قبل كدا هو الزرافه الزرافه طويله جدا وحجمها كبير جدا بالنسبه لباقى الحيوانات هى اطول حيوان تقريبا موجود فى عصرنا الحالى و وزنها كمان كبير جدا ورايتها بظبط فى حديقة الحيوان و امتى رايتها من حوالى خمس سنين و كانت كمان شكلها جميل جدا جدا جدا